ଆପନା ଏପଵରୀ କୋନୋସୀ ପ୍ରାଣୀ ଵିଶର ଜାନତୀ ଜିଯେ ଲଂବା ଡିଯାଂ ଲଗ୍ଯାର ଖେମତା ରଖେ ଏଵଂଗ ସେ ଆନେ ନିଜଵ ସରୀର କୋ ଲଂବା ହୀ, <hesitation> ଅଧିଗା ଲଂବା ହୀ, ବହୁତ ଗୁଣା ଡେଂ ପରନତୀ। ଏପଵରୀ ପ୍ରାଣୀ ଵିଶର ପଚରା ଜାଯୀ ଚୀ, ଜିଯେ ନିଜଵ ସରୀର କୋ ଲଂବା କରୀ, ଉଚ୍ଛଡ ଯହାଂ ଡେପ ଆରାନ ଥୀ। <hesitation> ରୋଷନା ତୀ, ଵୋ ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଈଗିଲା।